Mi buran yidugo mi mi defi ha sare am, ngam mi nyama komi yidi. ngam tomi sodi nyamdu ha babal sodugo nyamdu wawan mi soda ko velai ko nyamdu je wannai am Sam berde am sunan bernde am.